How many hour do I sleep in ley night man like me i’m a business man I have to wake up very early to go set my markay to start selling so usually I go to bay latest by ten and wake up by six am in ley morning I go to bed by ten pm latest ten o’clock can’t meet me outside i’m in ley house with my family and it’s my sleeping time from ten to six is eight hour yeah normally I can sleep for eight hours unless weekends and sundays in case I go to family meetings or I visit family and I come home a little bit later than ten but normally I sleep for eight hours and la eight hours I think sometimes when I very tired I need to rest more than eight hours becor ley body can get tired too but Normally I go to bay by ten I wake up by six which is eight hours ley human body need to rest depending on ley work you doing I can see some people neh especially ley social type of people neh can go out to club entertainment center neh you see neh coming home one nor clock twelve o’clock in ley night I don’t do that due to ley job I doing I have to sleep soon to wake up soon because when I sleep soon a will be very stressful for me in ley morning and I don’t want to be to my job place or to my business place and sleeping on job so I don’t take my rest for fun when la time for me to sleep I can sleep some my friend neh and all can be laughing at me ley say my man you chicken oh you can go to bay soon oh I say yeah when you sleep soon you can wake up soon eight hours la my own nor sleeping time there I go to bay ten I wake up six o’clock in ley morning I get ready to go do my business.